<noise> To a yiɗi hautugo kuje be ledde se a hauta kare kuugal maada se a hauta ko a yiɗi hautugo bodɗum se a mabbita akwati may be hakkilo a jannga ko be vindi no be yiɗi e waadata se a vurta ko a yiɗi e hauta ba be hakkilo se a laaro wuro ba bodɗom se a waada boondul bodɗum useni ta waada boofol hantugo.